Paquí ya sabis que semus probis assínque paquí es sota, cavallu i rei. Peru enga, Toyota, Ford, Volkswagen, Honda, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Nissan, Chevrolet, Kia, Hyundai, Subaru, Lexus, que no lexus, Fiat, Renault, Citroën, Peugeot, Mitsubishi, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Ebro, Seat, Dacia,..